اني يا ليت أقدر اطبخ كل يوم لكن الطبخ صعب اذا انته تشتغل وظيفة طويلة- ساعاتها طويلة. أكل المطاعم لذيذ لكن عقب فترة يمللك وبعد حتى طبخ البيت يمللك. بالنسبة إليي نص نص. كل شي باعتدال أ- هو افضل من ان الواحد يسوي كل نفس الشي يعني.